Angamba impolo indropolo eo aho gny mandeha amy tambazotra sosialy isanandro. Fa raha maharitry aloha mety eo dimy minitra na folo minitra eo isaky zaho miahy fa tsy de mihoatsy anizay.